Une ndingave kama nkinga ikyo ndikwamini une, <noise> mumaisa kitu twevakinga navakinga voni muwi wikwamini vivile vule. Ukuta, vemun'gu, ikyakwanza au june kiwi ndikwamini ikyakwanza, vimunu ungave nihesima, akangi koni, akuna ilipya likoli kulimikani. Hakuna ilipya likolo ukusindikana, amambo koni nakaka lemekane, jumuwomba atina wunonu, lakini ungakose ihesima, uli uvimnuli u- uwesa ukenda hata kimbwinda viwona tu ulisahihi, uwesa ubude wiwona ulisawa lakini ungave ni- ni iho- uwoga wemunu ulinihesima munumula usaka ukuta <hesitation> indigate ndibuda apa, avajango vikunsakila ndeti. Umwisi uwaspidi ujiva ndeeti ndibudile, ilisima lila litavie, litamile mumana munumbula keri kyeuwomba, ilisima lilikukulongolu, <noise> ukuti li- jambo ili ndivomba, <noise> lakini pamie ukavani jolivoneka ndeti. Lakini umuna angale lisima nalipali, <noise> kila kinu kihonela sawa, iwese ikenele kimbwinda pababa jiwona sawa. <noise> Sieli sima munumbula anjamwene nalimuli, <noise> iwomba umwene ivona sawa tu, <noise> iwesa adukiling'ania avanu avasima pala iduking'ania iwona sawa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 Ili ndivomba <hesitation> inumbula jango jikunyika, ukuti kyondivomba apa? nandivombe isilimumwene. Ndivombake, ndikosela kabisa, kwahiyo ilisima, bora ukose isingi sinu nsyoni lakini ilsisima, live lyakwanza, ungave nilisima isinu syooni!sifwatile. Kwanza nakamambo akange kooni, nguita mwana vangu ndikukupeli makasyoni, imaka syoni ndikukupela kwasababu, unyalisina, twivakinga nasibibilia twisoma, watie pale nu- Suleimani u- Suleimani nakata nguru unguru akata mwana vangu Suleimani ndikupele ikeki, akati ine inyime syoni, umele ikeki, umele ilisima. Kwahiyo ndikwamini une kama inkinga, navakinga aavange voni viwiwi tukwamini ukuti ungawone umwana, au umunu jijoni akosilsili isima akuna kikyonin kipya kukolo ukwendelela. Kwahiyo twivakinga twivooni tukwamini, ukuti ilisima, au umunu apatile ilisima akosise isi singe syoni.